Maxa kukalhit pus tse tawakan este xatax nax patay un pinxa xaxkayiw i este natalaxpataya no tsama u aguacate kukalhit tsama kukalhut untu liminkan lha lha chilula tantsa liminkan cheama poza rica chiwanit liminkan lakatununk lakatuni kachikin unoxa un tu atsa lama pus kueza xuyanan xan para talhawayam pin chaama no lakxpatay tunoxa tuno lakgapaskan wakamole wanikan pero kumu man xa mpin talakxpatakan este tsamalh i wilapa no aguakat untu tuntsa xa laktina uxan tuntsa man kgalhi tunan tawakani tu tsama palhm liwakan xla cheama na tlaway tsama stap tawakan xla tsama kukat wanikan tsama tsam xa palhm pero na tawakani tawakat tsama kukalhut laktina xa tawakani natse xa wakan chi xa kukalhit nunts takgalhwanan lhatu tun talakgpali no kawau pero kumu tsa akgchemuks noxla nawilapa no un tu wanikan tsama Lhalh pastak tu wanikan tsama na pulaktim wampara para lha katsi tu wanikan pero uxa tsama aguacate tuno tsama kikalhit no ekinan lilakgapasa tsa pus latiya xa paratsa chukut na laksit min pin nalakgmakapin na makapiniy nalakchukuy min pin min pakgch na lakchukuy mi cebolla pus uno xa natalhaway na maskgokey pus kgama noxa kgama xa takgalhwanan tsama eso para tsa cheama laktsilikan liwat na na laktsiliy mi liwat y este na lhawaniy no kawau xa xapin pus na na tsa nalak nalak nalaksita no min pakgch laksita no tsama cebolla i na laksita no tsama u kukalhit anoxa nata wiliy na kgama tatakgalhwanan mi liwat